farið verður fram á fjögurra vikna gæsluvarðhald yfir Íslendingnum sem er grunaður um að hafa orðið bróður sínum að bana í Finnmörk í Norður Noregi í fyrrinótt hann var í nálgunarbanni eftir að hafa haft í hótunum forsætisráðherra vill fá svar við því hvert kolefnisfótspor stórskipahafnar í

hún segir nauðsynlegt að átta sig á umfangi verkefnisins áður en nokkrar ákvarðanir um það verði teknar Spánverjar gengu að kjörborðinu í dag kjörstöðum var lokað fyrir klukkustund benda til þess að flokkur forsætisráðherra fái mest fylgi á meðan fólk í Noregi og Svíþjóð greiðir ekkert fyrir lyf og tæki vegna sykursýki er kostnaður fólks hér á landi um hundrað þúsund krónur á ári geti fólk tínt upp rusl heima hjá sér getur það líka tínt upp rusl í umhverfi sínu þetta segir ungur

á meðal fjölmargra sem tóku þátt í stóra

í dag annar Íslendingurinn sem er í haldi lögreglunnar í Finnmörk í Noregi grunaður um að hafa skotið bróður sinn til bana hafði verið í nálgunarbanni gagnvart honum í rúma viku vegna hótana tveir Íslendingar eru í haldi lögreglunnar í Finnmörk eftir að fertugur Íslendingur var skotinn til bana fyrir utan heimili sitt í

þeir voru handteknir í nágrenninu eftir að bíll sem talið er að þeir hafi stolið fannst í skurði sá sem lést og annar hinna handteknu eru bræður sá síðarnefndi á brotaferil að baki á Íslandi í tilkynningu frá lögreglunni í Finnmörk segir að hann hafi verið úrskurðaður í nálgunarbann gegn bróður sínum sautjánda apríl eftir að hafa haft í hótunum við hann þessar hótanir höfðu verið til rannsóknar hjá lögreglunni lögreglan vill ekki fara nánar í þær að svo stöddu farið verður fram á fjögurra vikna gæsluvarðhald yfir honum á morgun en hann hefur ekki enn þá viljað láta yfirheyra sig hinn Íslendingurinn sem er í haldi er grunaður um að hafa átt þátt í

farið verður fram á einnar viku gæsluvarðhald yfir honum hann hefur neitað sök

yfirheyrðir á næstu dögum en þeir eru báðir í einangrun lögregla ætlar ekki að birta nöfn þeirra sem koma að málinu að svo stöddu vegna þess að ekki er víst að búið sé að ná í alla

þeirra á Íslandi í gær og í dag hafa verið teknar skýrslur af vitnum

er í Finnmörk í Norður Noregi bærinn er í einu

nyrsta byggðarlagi í heimi

í honum búa um ellefu hundruð manns þar af nokkrir tugir Íslendinga þeir sem fréttastofa hefur náð tali af í dag segja mikla sorg í bæjarfélaginu samfélagið sé hálflamað þeim sem vilja hefur verið boðin áfallahjálp forsætisráðherra segir að svara verði því hvert kolefnisfótspor stjórnvöld eiga von á skýrslu um áformin fulltrúar Langanesbyggðar Vopnafjarðarhrepps þýska félagsins Bremenports og verkfræðistofunnar

skrifuðu fyrr í þessum mánuði undir samninga um þróun og uppbyggingu stórskipahafnar í

markmiðið er að byggja upp alþjóðlega höfn og iðnaðar og þjónustusvæði sem tengir saman Asíu austurströnd Bandaríkjanna og Evrópu svæðið sem horft er til nær yfir

hefur fyrst og fremst verið sú að fylgjast með

þeim umræðum sem hafa verið í gangi á milli sveitarfélaganna á svæðinu og þeirra erlendu fyrirtækja sem hafa áhuga á fjárfestingum á þessu svæði en það er hins vegar mikilvægt fyrir stjórnvöld að fá svör við tilteknum spurningum því allar framkvæmdir á þessu svæði þurfa auðvitað að ríma við til að mynda okkar aðgerðaáætlun í loftslagsmálum þannig að það þarf að svara því

hvert

þessarar framkvæmdar verður þá segir Katrín einnig mikilvægt að verkefnið rími við áform um alþjóðlega leitar og björgunarmiðstöð á norðurslóðum á þessu svæði stjórnvöld eigi von á skýrslu um stórskipahöfnina sem farið verði yfir á vettvangi stjórnmálanna eins og fram hefur komið eru margir landeigendur afar gagnrýnir á verkefnið alþjóðleg hafnarstarfsemi með tilheyrandi iðnaði verði allt of mikið inngrip í náttúruna og passi engan veginn við þá

búsetu sem er í Finnafirði í dag hvaða aðgerða gætuð þið gripið til ef verður of mikið þetta er ekkert sem er að gerast á morgun þannig

fyrst og fremst mikilvægt

áður en ákvarðanir eru teknar að við séum búin að sjá fyrir umfang þessara framkvæmda sem eru fyrirhugaðar hver tímaáætlunin er í því og setja okkur niður stefnu um þú hljómar eins og þú sért pínu efins um þessa framkvæmd eins og ég segi það ekki þannig að þetta mál sé komið á það stig að

framkvæmdastig það sem stjórnvöld vilja gera er að fylgjast vel með frá upphafi þannig að við höfum yfirsýn yfir málið frá upphafi iðnaðarmenn og Samtök atvinnulífsins hafa setið á vinnufundum með ríkissáttasemjara alla helgina Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður er við

er staðan eftir helgina staðan er sú að við erum búin að vera funda

eftir helgina staðan er sú að við erum búin að vera funda

þið hafið hótað því að fara í aðgerðir ef ekki næðist niðurstaða það tekur tvær vikur að minnsta kosti að

hvernig sérðu fyrir þér að þau verkföll yrðu eru

gengu til þingkosninga í dag í þriðja sinn á fjórum árum kjörstöðum var lokað fyrir skömmu fyrstu

benda til þess að flokkur forsætisráðherra fái mest fylgi kjörstaðir voru opnaðir klukkan sjö í morgun að íslenskum tíma og lokað klukkan sex í kvöld staðan í spænskum stjórnmálum er um margt óvenjuleg og viðkvæm þingkosningarnar í dag eru þær þriðju á fjórum árum forsætisráðherra boðaði til þeirra í febrúar eftir að spænska þingið hafnaði fjárlagafrumvarpi hans þá bendir allt til þess að Vox flokkur þjóðernissinna sem telst langt til hægri í stjórnmálum nái inn á þing í fyrsta sinn flokkurinn vill harðlínustefnu

í málefnum innflytjenda er á móti þungunarrofi og vill afnema lög um kynbundið ofbeldi

lengst af voru tveir flokkar ráðandi í spænskum stjórnmálum sósíalistaflokkurinn flokkur forsætisráðherra fyrrum forsætisráðherra á síðustu árum hefur flokkum hins vegar farið fjölgandi sem þykir til marks um vaxandi óeiningu um mikilvæg mál líkt og efnahagsmál og stöðu Katalóníu fyrstu tölur áttu að birtast nú um klukkan sjö eru þær komnar vert að taka fram að í síðustu tveimur kosningum rétta mynda af niðurstöðum kosninganna en

viðbúið að það verði erfitt hvorki hægri né vinstri vængurinn

mikill munur er á aðstoð ríkisins hér á landi og annars staðar á Norðurlöndunum við fólk með sykursýki Noregur og Svíþjóð standa þar fremst en ekkert þarf að greiða fyrir tæki og lyf sem tengjast sjúkdómnum

tvö af fjórum börnum þeirra hjóna eru með sykursýki fjölskyldurnar hafa ekki þurft að leggja út krónu

hundrað þúsund krónur á ári

Halldór Laxness og Bárður Snæfellsás eru á meðal þeirra sem koma við sögu í nýrri

sem nú er verið að reisa við Snæfellsjökul áætlaður kostnaður við verkið nemur tæpum sex hundruð milljónum króna

verður á Hellissandi og leysir af gömlu miðstöðina á malarrifi jarðvegsvinna er hafin en á allra næstu vikum verða framkvæmdir við bygginguna sjálfa boðnar út stefnt er að því að opna miðstöðina ekki síðar en sumarið tvö þúsund tuttugu og eitt þegar þjóðgarðurinn verður tuttugu ára gamall mun þetta breyta miklu fyrir þjóðgarðinn þetta mun

að fjölga fólki til þess að reka þetta hús og meirihluti gesta komi hingað inn og það verður eiginlega að gerast vegna þess að svona framkvæmd er kostnaðarsöm og þá hvílir sú skylda

að tryggja að húsið sé notað áætlaður heildarkostnaður við framkvæmdina nemur tæpum sex hundruð milljónum í miðstöðinni verður meðal annars gestamóttaka fundarsalur salernisaðstaða og minjagripaverslun þá verður boðið upp á ýmiss konar fræðslu auk þess sem setja á upp sýningar sem svæðinu það er eitt af því sem erum að skoða hvort við ættum að taka einhverjar frægar sögur eða eitthvað sem hefur gerst hér og setja það upp sem sýningu í húsið við þurfum að hafa eitthvað sem dregur að og

fleiri sögur því

Kristnihald undir jökli sem gerist í grennd við þetta svæði

síðast en ekki síst er það Bárðar saga sem er stórfenglegt ævintýri og væri gaman að setja upp í svona húsi er úr vöndu að ráða hjá okkur það er stórkostlegt að fylgjast með segir sjúkraþjálfari sem heldur þurfi að leggja meiri áherslu á hreyfingu eldra fólks í því sé fólginn sparnaður fyrir heilbrigðiskerfið finnurðu einhvern mun á þér líkamlega eftir að þú byrjaðir já ég finn stóran mun ég var kominn ansi langt niður um áramótin svo það er alveg gjörbreytt ástand hér á líkamsræktarstöðinni Bjargi á Akureyri hefur orðið sprenging í ásókn eldra fólks fyrir þremur árum var einn hópur á

námskeiði fyrir sextíu ára og eldri í vetur voru hóparnir orðnir þrír og að jafnaði sjötíu manns á námskeiði það er bara held ég meiri vitundarvakning varðandi heilsu

fókusera á börn og unglinga og og

á milli að mínu mati hefur vantað úrræði fyrir þennan hóp við erum dugleg að segja þeim að þau verði að hreyfa sig það sé gott en mér hefur fundist svona að það vanti

kannski að beina þeim svolítið meira og leiða þau áfram vinnur nú að meistaraverkefni sínu um hreyfingu eldri borgara hún hvetur sveitarfélög til að taka upp

fyrir eldri borgara þar sem þeir séu hvetjandi og hjálpi fólki að byrja við vitum það að fyrirbyggjandi aðgerðir eru til lengri tíma litið náttúrulega miklu ódýrari heldur en að missa fólk í þennan heilsubrest það kostar að fá fólk inn á öldrunarheimili og stofnanir með hverjum einstaklingi sem við getum haldið gangandi og búið sjálfstæðum heima við þá er það sparnaður fyrir heilbrigðiskerfið þá er ávinningur líkamsræktar ekki einungis líkamlegur margir búa einir og eru ekkert félagslega kannski vel settir að þá getur þetta verið hluti af því að koma og spjalla og þau fara í pottinn á eftir og fá sér kaffi þannig að

er aðeins meira heldur en bara að koma og æfa eru einhver ráð til fólks sem langar að byrja að hreyfa sig en kemur sér ekki af stað bara að drífa sig einmitt í þessa hópa hérna sem er boðið upp á fyrir fullorðið fólk það er alveg kjörið fjöldi fólks tíndi rusl um allt land í dag þegar stóri plokkdagurinn var haldinn annað árið í röð stefnt var að því að tína minnst þúsund poka af rusli á höfuðborgarsvæðinu þeir Guðmundur

Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra og Atli Svavarsson ungur umhverfissinni í morgun með því að klippa á

alls var plokkað á níu svæðum á höfuðborgarsvæðinu í dag auk þess sem fregnir bárust af mun víðar á landinu

að plokka mikið í dag örugglega svona þrjá

poka meira ef ég get jæja Guðmundur þú ert að leggja þitt af mörkum maður reynir frábært að sjá

margir taka þátt í því að plokka ekki bara á stóra plokkdeginum sem er í dag heldur almennt þannig að ég fagna þessu bæði

þessu átaki sem er almennt í þjóðfélaginu og mikla krafti ertu sjálfur duglegur að plokka ég geri það stundum þegar ég gef mér tíma til þess að fara út í náttúruna hef gert það lengi ég vann sem landvörður lengi og þá lærir maður þetta að ef það er rusl fyrir framan mann þá tínir maður það upp það er bara þannig er eitthvert markmið að tína ákveðið mörg kíló við vitum ekki alveg hvað við erum að miða við en eina haldbæra talan sem ég er með frá því í fyrra er að það fóru tvö hundruð og eitthvað pokar á þjónustusvæðið fyrir ofan Elliðaár

í fyrra

þúsund pokum Guðni t h Jóhannesson forseti Íslands og Eliza Reid eiginkona hans létu ekki sitt eftir liggja og plokkuðu í heimabæ sínum Garðabæ ef maður er að taka upp rusl heima hjá sér þá getur maður líka gert það í garðinum sínum eða í

hverfinu sínu kirkjuorgel úr Landakirkju sem laskaðist í

sómir sér nú vel í nýrri viðbyggingu við

á bænum forsæti í Flóa eigandinn telur að það hafi aldrei hljómað jafn vel það eru margir sem minnka

við sig húsnæði á efri árum og það gerðu hjónin á bænum forsæti það sem þó flækti málið var að þá þurfti að finna

en það hefði verið í íbúðarhúsi Ólafur Sigurjónsson trésmiður ákvað því að

við safn þeirra hjóna á bænum tré og list saga þessa hljóðfæris er sú að það er byggt fyrst Landakirkju í Vestmannaeyjum síðan er það tekið niður sextíu og sex og stækkað talsvert en svo verður eldgosið í Vestmannaeyjum sem allir muna eftir og þá er það dæmt svo laskað að það borgi sig ekki að gera það upp Ólafur bauð í

á sínum tíma og hefur spilað á það allar götur síðan nú sómir orgelið sér vel í nýjasta

hluta

dýrgripur alla tíð núna náttúrulega fyrst nýtur það sín því ég efa að það hafi nokkurn

hljómað eins vel og núna á tré og list kennir ýmissa grasa þar er meðal annars handverk Siggu á Grund þetta er jörðin sem tók Ólaf um fjögur hundruð klukkustundir að smíða hún er samsett úr hundrað fjörutíu og fimm

spýtum og sextíu og fimm viðartegundir notaðar

tréð er eins og við vitum stór þáttur í því að binda kolefnið á Suðurlandi í kvöld já það eru skil að koma upp úr landi

við erum að tala um svæðið undan Eyjafjöllum

fögnuðu Íslandsmeistaratitli í handbolta í dag þær unnu þrefalt í vetur

í körfubolta í gær þær unnu líka þrefalt í vetur og enn er allt í járnum á öllum vígstöðvum ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta tæpt var teflt í dag farið verður fram á fjögurra vikna gæsluvarðhald yfir Íslendingnum sem er grunaður um að hafa orðið bróður sínum að bana í Finnmörk í Norður Noregi í fyrrinótt hann var í nálgunarbanni eftir að hafa haft í hótunum forsætisráðherra vill fá svar við því hvert kolefnisfótspor stórskipahafnar hún segir nauðsynlegt að átta sig á umfangi verkefnisins áður en nokkrar ákvarðanir um það verði teknar Spánverjar gengu að kjörborðinu í dag kjörstöðum var lokað fyrir klukkustund benda til þess að flokkur forsætisráðherra fái mest fylgi á meðan fólk í Noregi og Svíþjóð greiðir ekkert fyrir lyf og tæki vegna sykursýki er kostnaður fólks hér á landi um hundrað þúsund krónur á ári þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í útvarpi klukkan tíu

í kvöld og nýjustu fréttir

og þökkum samfylgdina